Wameneɭoya múḃiyum ihali moraḃaḃun, múḃiyum ihali. Iminiḃay alorihalili, níźaniḃe toaḃaḃu nálemeḃetonameḃe sunale. . Numinebãk dóruwa doiniḃuxenźe, doiniḃuxenźe afiamiġaɭo amiñaŝe niralo. Mominiġaɭo onaho aḃayu mariŋe, aniḃuḃuxenźe bíḃi añaŝalalo, nimbenixaa, nimbenilon, nigien níġaiḃẽko. Moinebãkueġaɭo axamiḃamaŋaa érirele adoniñaa, adoniñainiaxamiḃamimo niźaninaw. Moinebãkuwa